أمزج السكر ويا الزيت مع البيض. بعدين أضف الدقيق والبيكنج بودر والفانيليا مع الحليب، واخلطهم بشكل جيد، وصب الخليط في الجالب المدهون. خبزها في الفرن على ماية وتمانين درجة لمدة تلاتين ل أربعين دجيجة.